To skwi mana ta tè ndèv ga sata'è wai mana vasa ara ngwozi èh daaha maslaksa ai npèda va ara dèlahi to chivèd mana èi giya bi a ngoslèm èh mana tèhaad èh vak stad èn mana tèhad èh gada wai sam nkosak mana èh gada kwob ndè nringa ara ngwozi ngèda azubi kuma èh wai dèdè mpèz mpèz èh gada èh gi zlèw va èh slaha mana mpèz bi a man skwi man è wai ntè kam èh tsirin ya zhigilè mana arai zhigilè an tsakoi civèd ngidè kyèkyè ah man nyèm sat bka ntè mvi nyèma ta an skwi ndè nyèma ata gèd baka gashi nga nwufè nguba n nga dè va ngwozi avasa an ngwod baka gashi azbay mana ntè van nga dè shèm maslak nga ngè dè shèm kwatarh nga vun gata ansa ba ngo ntsoko tsamani auda bi tih kwas man kaza vin mbi ska nka dègiya kyè kyè? Nko ngwash kyèkyè ba nga gadangai nga mbilau v ngaya nhwustak nhwustak kè dèi ko madwangwaz ba aka mpèna nvu ngaya tsuwadada'a haii madwamgwoz masli nas dè kw' mvuna nènga mpèna ntsuwadada'a zhigilè a woy nasa nga chwukdugèd a sam zhigilè nkè gin naddua aka gi addua a zhigilè ba awai man dirda avunga ngaya sa bi nga vangaya mpana a matslak ngai n'skwi sa an baki ngaya ashkè mwi arak dèk kakyè mpèna'tsuwadada'a azun kai ngwoz nga sata kam ana ashè nènga buka amba èhn gèda nlèw ngèd aga ndè mpidi a sam ngidè aga da nwr ngidè ba uhm uhm ambula man è'gada nwar nsuga madwamgwoz sata dè kw' èh da tskwa ndo man zinè man nzlèmbad hankali a madwangwoz bi azina nlèw n'gèd asam nasa n' baki ngaya, aman ngwozlèm anwardèka mbèrzl ntè di an mvèk a stad um mwar dè ka an sak mbazla a mvum mpèn bi, mazlèk nga ngwudè man man ndèha ngozlèm ndèha unvèk stad ndèha a a warda, ndè warda nasa mana mpèna ngèd mbula mbulan mpa n skwi nri nènga mbula mbula a gèd hyuuuung ngwoz ntè kam nkozlèm nènga nkumba mbulam man èh ndè n'woy ngidè nkè nkè nwarda na'ashè ntun ntè skwi mana nga ngwod mva vana sabi Nzyi tèn mpètson ba ngwozi ngurhi ba' ntè ndèta ngwozi a gèda ma? Ntè gi zlèw in dè a vara anzi bakiya n dè haskada nga ngwoz nzè ah me'me'ba. agag sungaya' a baki toh zamani chaange na èn tè baki nta dow avara'n tè kid'ka nasa ntè kèd ka nasa ko nku ngwoz ba kagadka nwa bakiga ndala man nzèy ngaya dè kwa nko dwo var'sa'bi eh ntsina skwin nta eh ntsina skwinta na duwk nga mpwoda va nwiyabna ntenga, èn nga nkèd mbuchaw'sa mbali ntun nga ba kacha kacha nva ngu ba nkacha nkacha nva toh arai zhigile ntakahan de kwa an nwudum'nga ndel gina ko nringa sata ba azyin nga dei giya ginne kw' skwi babba nga an mpeza kabide' ah gèda nga shkè wandala nga gada n nga dwo man nga had' de? Ndi ntu wandala ba ntevuzhi mpeza ah nta slumbwoda bane, ntoh nga ga nzlew'n' duo varh'sa ginne ama var sa ba azin zhigile zunna nchukwan afuwa nteva aginne nga dwo nzyi kulu nkat'de.